أول شيء حاول تطور مهاراتك وتتعلم حاجات جديدة، مثل الدورات التدريبية أوالشهادات المعترف بها، وبعدين اتأكد من سيرتك الذاتية تكون محدثة وابدأ ابني نفسك وابني شبكة علاقات مهنية، يمكن يكون عندك فرص جديدة.